Sa të nxiersh pluhuracin ka i mobili, mënd jetë një libreri, nje sunduqë, mënd jetë një rrinagherë më para ka shkosh një copë pë pluhuracin belu mirë e pranë na janë soprammobili ke sa pullicjar edhe ata me një pincel o me uno swiffer.